ہاں توں بنا جینا سمبھَو ہے پر ایہہ آسان نہیں ہے۔ جیون دا اک حصہ ہے، پر اس نال نبھّن دے طریقے ہی سچے نے۔ خوشحالی جیون دی کنجی ایہی ہے کہ افسوس نوں دُور کرن لئی سب توں پہلا ایہہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلطیاں اتے افسوس منُکھی تجربے دا حصہ ہن۔ افسوس نوں مانن اتے اس توں سِکھن نال اسی اپنے من نوں ہولے ہولے شانت کر سکدے ہاں۔ افسوس نوں معاف کرنا وی اتے شکریہ پاؤنا اک مہتوپورن حصہ ہے۔ جدوں اسی اپنیاں غلطیاں نوں سویکار کر دے ہاں اتے اوہناں توں سِکھ دے ہاں، تاں اسی اپنے آپ نال شانت ہو سکدے ہاں۔ من نوں شانت کرن لئی دھیان اتے آتم چنتن دی پرکریا اتے مہتوپورن ہے۔ ایہہ ساڈی سوچ نوں سکاراتمک دشا وچ تاک دی ہے اتے افسوس توں پار لے جان دی ہے۔